في الصباح آكل الفطور اللي يعطيني طاجة, عادةً أحب آكل فطور شعبي, مثل الفول مع زيت الزيتون, والبيض المجلي مع خبز طازج, وممكن أضيف شوية جبنة ولبنة مع خضار, مثل الخيار, والطماطم, بعدين أبدأ يومي بفنجان قهوة, لأنها تعطي طاجة وتنبهني, الفطور بالنسبة لي مهم, لانه يحطني في مزاج زين لبداية اليوم.